mboŋ, gyíŧi ma húrin yaa bége nyóbodi gimanda, wi giti gee ange gegi wi womim bàa ma. Ndu uyaa mo ŋoon, unan yaa dúñat, unan yaa namúne, bég bindúbatu nyaanti gimanda, bbasgo gimandi ma amada gitini wi ma bingege gi wii woma. Yíŧoo yíŧi nwombe tiw a gyíŧi gjiŋe he nyóbodi gimana, bbúr samindi amada gitini wii woma. Reeŋ he fana nyóbodi gimanda, mboŋ bembége mbamban húri yaa, bigi ma nyóbodi gimandi ndaani.